يا خويا أنا <hesitation> أكبر حيوان شفتو شفت خطره <hesitation> سموه الفيل الأزرق <hesitation> قلتلك الفيل الأزرق ال- الحوت الأزرق هذاك الكبير هذاك، يا خويا أنا شفتو قد قد يا ودي نشعني وحد النشعه علابالك قاعد نعوم هكذاك وأنا في وسط المحيط، ويجي يعقب عليا وينشعني، علابالك وأنا كنت فوقو وهو كي جا طالع أنا ما عرفت روحي لا كنت فوق باطيمه لا كنت فوق دار نشعني واحد نشعه نقوللك خليها لربي.